Nanajaninchí nale ta'a luu natanta, uun natan chitanchi ihá ila nakenchi ndutute lakenchi yuu nama tekuii tainchin na chinta likitanxo, ichí tanxo'o tel taka liki, nda tenda tale lajinixo ndaxo telakexo yuu tute, nodoc i konte taka xhinamalo ndinakenxo taxo na.